Karazagna zavaboary agnaty ranomasina ndraiky misy le laoko isan-karazagna regny de misy ôragna, e horita, de misy sokatra, de misy trozogno misy antsingora, de fôza, de tekateka, de misy koa ny thon matsiro!